سبعة <hesitation> ثلاثة وثلاثين تسعة وثمانين <hesitation> أربعة وأربعين اثنا عشر، خمسة وخمسين واحد وتسعين <hesitation> ثمانية وستين اثنين وعشرين، عشرة.